U fonu si funcjonar, u fonu funcjonar se ti e takar te la correnti, e çel e ai shtye aria e ngrohtë, shtye aria e ngrohtë e ti mënd tersh kript, per esempiu dopu çë bure la doccia, ju lajte e gjith, ju shplajte, pran per esempiu do bush vetëm u shampoo? Lan kryet, lan kript e pran si ë çë ka teresh çel u fonu e e puntar te kript, mbi ca qëro të ju tertën.